<hesitation> Karazana Dinaozôro, <hesitation> dinaozôro, zany manko a lay amin'ny androsela zao efa sy- sy ahitagna agnazy koa za si, fa ra fahafantarako agnanjy de dinaozôro izany; misy dinaozôro agnaty rano, de misy a dinaozorô mirigna, de misy a dinaozôro mihinan-kena de ake koa nefa misy dinaozôro anaty ala ankagny izy mipetraka.